Mbaetɨko ikavi tei, oyepoepɨ vaera mbaravɨkɨ maquinape, kuako omae mbaravɨkɨ iyareta jeta omboepɨ mbaravɨkɨ iyapoa retape, kuapeko oyeeya jeta yandevareta iparavɨkɨ mbae, jaeramo jetavi mbaraete tëtärupi